Ireto avy ny karazan-dronono misy: ny ronono velona, ny vovon-dronono, ny ronono mandry; ary ireto avy kosa no mahasamy hafa azy ireny: ny ronono mandry dia mandry arak'izay paoziny izay, ny ronono velona dia efa voajanahary amin'ny omby ohatra, ary kosa ny vovon-dronono dia efa vovony ohatrny ny hoe vovoka ireny.